Karazagna voa ndraiky e misy karazany aroa: misy voa legny, misy ny voa megny, avakeo reto aby izy: tsaramaso, lojy, voanjobory, voantsirôko, tsiasisa, petit poa.